Juisi ya mapel naikunda sana juisi ya mapela juisi yamo tengenezi juisi ya mapela sinda isendi blenda ko amapela kwia fula ningo ngoma pela ngawa fula ningoya kata uya kutuliv vipande vinonono kueka muumo blenda ngawa kumu blenda muumu ngoya saga ngoya saga ningo ungalodia natamala mbili ngawaludia yanta mala mbili uchanganya na manzi ngauchanganya na manzi au weka no sukari kinono ngawika no sukari kinono kuchuja wiku mwi jagi chia likwimi